ഭുദ്ധി അനുഭവ മത് ബുഖ യുക്ഥി। ഐഥ മിഥ് ജഗഥ് ബഘേ അരിവര്പുന്ദു। ഉന്ജി വിശേനു നൂറ്% സമ്പൂര്നവദു। <hesitation> അരി ഉന്ദു ഇപ്പര സാധ്യന। ഉന്ദു കോശ്യന ഉന്ദു നമ കന്ന കിവി। അനുഭവ ബുഖ ലേപ്പേര ബ്രമേ ഓദിപുന്ദു। പ്രയോഗജ്നന ദിഥി മിഥി വിജ്നന ബഘേ। നമക് അരിവിപ്പോദ അപുന്ദു ഭുഖ ജന। ഏന്ഛ <hesitation> ഉല്ലേരു അഓ ഏന്ഛ। അപുന്ദു ഉന്ദു നമക് ഉഗുഥിപ്പോദു।